chede jamde do towi ngam tedda heba to do'I a nana. wakkati chede mai do'i do dum tappan leddi, to tappi leddi bo sonan, wakkati soni do goddo nanan sonoye mai ha noppi mako, sai o hefta dow chede mako do'i o tura o hosa o lorna ha jiba mako ngam ta lora do'a fahin a wada asar cede ma.